humudi fire nei wala inde be fulfulde amma ghadon naftira hander ma gha ghadon mari tank der diyam joddata ghadon burtenam diyam ko kuma shamman hander magha mei a kunni gha ghadinghai woodi fanka hander mei ghadinghan bifukum diyam mei don burtenam diyam boona shammam boona koyal tobbi-tobbel non-non bade diyam don burta haa banduu magha non-non gha hokkata fewal